Li specchi servunu principalmenti pi riflettiri la luci e, di cunsiguenza, fannu vidiri l’immagini di li cosi ca si trovanu davanti. Pirmittunu di taliarisi, truccarisi, pittinarisi e vistirisi. Li specchi ponnu essiri usati macari p’abbilliri e fari pariri li posti chiù granni.